Kuéꞌntu i kāda iséꞌno uꞌú i duko íi k kuento doi podero ō k o kutun niꞌiño ñu tu cafee nī ntɨɨ nte ñúva ngo o kādemíi chu kan nuu o o kutun niꞌi u ntōo án kademíi chɨ o kanu ñu nꞌ ntɨɨ nte ñúvā ngo i teꞌnte ñéꞌnko o ntaꞌnko teꞌnte ō tɨ kaꞌiu túntu ne téꞌnte ntāꞌango o kāci stɨu kúꞌū ne téꞌne téꞌnte ntaꞌango nīꞌi káa kan ne tiempu tsi já ne kāda ín duko iteꞌnde u ne á ma ne kaꞌ yo ñútsi ntēꞌñu ne untíꞌjñan ne ūtsí ntēꞌe u ntíꞌi jan ne thín ka tsīꞌn ñú mí iteꞌnté ñu né kada ne kada íi kutuni ne kuuun ñu teꞌo kuida ne íi katakate na tɨ́ taꞌu míi teꞌnte cí kādá ñaꞌa ne káda ne e kakaꞌan ntɨɨ nte ma mángo ō ntɨɨ́ nte papáa ntɨɨ nte ñúva ngo vi dɨꞌɨ ngo vi kākāꞌan ña ñá ti te tentēén ne káda xte cīꞌñu ñutsi cafee kun ña káda te tentē ñu ñéꞌe ngo ne ō dɨkɨꞌɨn ntáꞌngo ne káda káda chiꞌi ña ñutsi cafeé ne káda teꞌnte nɨñɨ i kākainɨñɨ míi teꞌnte ñu kanetín kakúi ci kiꞌꞌo nko kadā kú i kadā kúi liꞌti u. Nuu solaménte ñūꞌú sino d i ñāꞌa dɨne ñaꞌa ñātá ñaꞌa dava kuétsi niꞌ gó dukā nántoꞌo ta né kane éxte duka duka ñutsi nteꞌyu tsén zutsi nteꞌñu ntíꞌjñan kadá ñaꞌá ne ñutsi cafeé jun kādá ñaꞌá ne ñaꞌa tí dutsi utsi dukutɨtɨ ne tsín ka exte ntíko ña ne káda xiꞌan tsín éxte diꞌna kákaꞌin ña zukutɨtɨ́ sá ne káda kada da ñatan ña néé kāda i ikan duun cúkutɨtɨ́ sá ne káda kuntuꞌu ña éxte ntíko ñá ne tākoo íkuntiꞌi ne káda csi ña míꞌi teꞌnte xá ne nitsin káꞌan ntuváꞌa ne dáva ñaꞌa ne duka ñuꞌdúneꞌa ma ne nitsin kán ntváꞌa ngodni ka ne dukā tiempu kadií éꞌñiu ne kueꞌntūúi xa ne dukā tsín kai kiꞌo.